کنگھہٕ چِھ انسان الجھتھ مس الگ کرنہٕ خاطرٕ، پنن مس صاف تھونہٕ تہٕ پننس مس سٹائل کرنہٕ خاطرٕ استعمال کران۔ یِم چھِ مَس خٲطرٕ سجاوٹ پٲٹھۍ تہِ استعمال یِوان کرنہٕ۔